<hesitation> Igny moa zany antony gnanasia an'igny de mazava hoazy hoe satsia ny vola vy moa zany maliso, matoa matoa zany mpamboatsy azy marokodroko lay sisiny de mba afaka angala anazy mba halatsaky anazy mba moramora kokoa zany ny angala anazy e, sahalan'ny hoe misy tanjona n- mis- misy dikany aby zany m- ny raha apetaka eo fa tsy ataotao fahatany. Zay koa zany ny ilà ny marokodroko hoe mba mora angala an'le vola.